أكثر حيوان المفضل عندي هو الحصان ، الحصان فيه عزة ، عندو عزة نفس عندو شموخ عندو نظرة سبحان الله يعني محلاها قوة أصالة وفاء ، الحصان فيه برشا امتيازات سبحان الله يعني أصلا في الحيوانات الكل هو لي يتميز بالأصالة يعني، يعني أصيل الحيوان ، أصيل جدا ، أكثر حيوان عندي مفضل الحصان